Kalo ini yang au lakukan pertama-tama adalah au sengaja atanen ana tao bek ana jawab atau ta boe au ajak ami dua mia ledodaek apakah nakahek atau tidak.